Ah azafady ray aman-dregny isia misy plasy, valaka agnao eh misanga, sy magnino fa iaho ny misangà, midoboa agnao, io misy plasy foiko agano madiodio io, ao, zay eh!